Ia, kolontsain̈in-drô avy- boaka Italy àby io zen̈y, irô zen̈y mahay resaka ara ndreky arsitektira àby io aviô mahay resaka lamoziky zen̈y irô resaka ôpera baka iô mahay mandoky koa zen̈y irô Italy àby io. Zen̈y zen̈y ny azoko volan̈iny.